الخبز مع زيت الزيتون بالحق من أبسط الماكلات اللي نحبهم برشا خاطر هم خفاف أو لذيذ وخاصة كان يبدا الخبز طازج، وعندك البيظ العظام المقلي ذي ساعة يحضر و زيد في كاس برشا وزيدوها المكرونة بالصوص حاجة طيبة برشا.